Bunh, bunh ɔnni bɛ suɔni, bun yi wo toba ni ɛwa yi sɛɛ. To ba nii cururu vunia tonu na, to bunh ɲa a dodowe.